أنه يكون عندي زيادة في الوقت لأن المال تجدر تجيبه-تجيبه لكن اه الوجت لما يكون جصير ومحدود ما تجدر تتصرف فيه، فبالتالي أنه يكون عندك في الوقت وتستغلها بشكل صحيح أهم.